انا وبكل صراحة افضل عمري يتضاعف الفلوس مهمة لكن العمر هو اللي بيعطيني فرص اكثر اعيش واتعلم واسافر واعمل اشياء ما كنت اجدر اعملها لو كان عمري اجصر الفلوس تروح وتيجي لكن الوقت ما يرجع يعنى لما يكون عندي عمر اطول اجدر استمتع بالحياة واحجج اشياء كثيرة على روقان